Karazagna matiera ampianarana ndraiky regny misy SVT, histoire geographie, matematiky, physique chimie, ny philosophie, ny malagasy, français, ny anglais, de ny EPS.